Yake kaluku, joi kande biasakan dinasu, biasato nasu nasu santan, diparukitu yolokaluku, nai parokkoi wai, mani diparra manu diala tu wainna yatu wanna mabusa ya tu mancaji santan. Biasa utan biasa manu e ke digaraganna to to manuk dipatama silong santang. Dinasumi sampe rede, diparekkui sia, kunyi, serre, biasatu dipanusui pade tu biasa duka kita ko kalena. Buda tau dinasui yake wak-waktunna biasa <hesitation> jumai <hesitation> jumairi anu pi pira manuk la dinasu. Biasa si lima manuk dinasu, biasa si masa saito biasa sangjang <hesitation> eke anunna bahan-bahanna to, kan santang ri santang ri manu ya <hesitation> kaluku sarre <hesitation> kunyi sia yartu mai parasan parasaannya supaya marasa. <hesitation>